هاي المسنة قرأت هاي الرسالة الي جانت اتدل على موقع كنز مخفي داخل الجبال و على الرغم من عمرها، قررت هاي المسنة انو تنطلق فرحلة العثور عليه حيث واجهت تحديات كلش جبيرة بالنهاية استكشفت او اكتشفت انو الكنز الحقيقي كان بلمغامرة نفسها.